Gwabnati kah sid dah nah nam a keh zo a gunmapr ri mang mang yeh nam rigsan tang gwabnati ma zang hkero bang njanf zang nzang bai yen da a bang rig ban mpar nsah quar rig dang atau jirijauman ma bang atau mang a lad zang bai mang a kan nyeh zang beu zeun manf ma banf atau manf a dang zang a keh funu kaw wuh beshu a rig dang ama da atau manf ma ba keh funi kaw wuh ri mang bu zang ba a sati zang ba yeh manf, to gwabnati nan ma zam ku rig wuh bu zang asah yeh za rig yak zo a mari pan bu ba rig sah ataou ba yeh mang a ku suk hakkeri keh yeh nijikaimang ba ku ma sah gwabnati ma zang hakeri nzang sok a keh yau ba bang rig dang atom a wuti avari kan rih yak zi a mari rig atan a wuh avari kan ri yazo, amari pen ba sah a wuh yeh zanf yeh ma zam a yeh rig yah bu dari a rig yah bu dori hah keh nau zeun yeh wuh tri a keh bei hah ri yen da amang dang yeh wuh tri a keh bei hah ri, yen da amang dan yeh yeh ma ken rigt ya bu duri a wuh manf ba rig gban gunmpar a banf wuh ba rig gbah hun mpar banf ba rig suba gunmpar bang ma san zing wuh yek nam keh sun zanf wuh yaj nam keh bang zang wuh kai nzaang wuh yak nam keh bang zang wuh kai nzəng wuh yej suk a bo nrig laf kobo dari yeh a rig dang urig yah ba dari nrig sah bushu wuh abo dari nkang rig bai tag nam zag zag, ama ma wuh mpar ba she ma sid re pani yu dari dang ba yeh mang yaun bei bushu ba yeh mang dun jirikaimang Ba nrig dang keh da nnam jak keh jah wah ri she neh ba atau yeh rig sah ma deh kai rema bang atau mang a sah zang bu zeun mang sah ama bang ataou nam a yeh nam a rig a rig nam a rig dang ni nrig sann bu zeun ma re kete you gundiri yeh ri wuh nam a yeh she yeh yeh gunmpar hah, ama wah bu zam na rig tau wuh keh dri a wuh ama zau a rig yahnah busha zeun dang jirikai ba a rig tau wuh keh dri nah na a dan yeh za bushu she mang bu zang wuh atau kai keu dri nzang wih zang rig wah nah bo vari, to gwabnati rig lan a bang lag jirishe dau ba she hang ma rig lah o ang lag jiri she dan ba she tang ma vig lag viri a keni seh waa ma bang arau mang <hesitation> vo bushu <hesitation> vo bushu jari yek zang mari oane mang so rig sad rig dau ba she, ama bu bai ma nzam nrig jag wah a bang kan wuh bei bu ba mpar ba hah danz nrig kar a bang suk kaero a keh yau beshu atau bu o gunmpar ri, bu mai ba nwubti a keh yau wah ri bang ma suj hakero rig mari wah bu ba she rig dang nrig nrig kad a ya kunu wah re to dang re qur yen da a yeh dang bai she nrig shamser keh bei hah re, bang ma rig dam gar ko kuma ba rig bei hah re bang ma rig darn gar ko kuma ba rig kad mpar bai bai ma bzi bzi sid keh beu hall ri bang kad zang a keh bei hah ri mang bei sh a yeh she ken yeh she zang mang bell ba sah yeu she keh hahjirikaimang yeh ba atau nan yeh ma bang ataou nam ba yah mang yeh ma bang ataou nam yeti mang yeh zang bu zeun mang yeu zo a a bu pen. Ama wuh bei ama wuh waynsu bei ama yah bu dau su maiduguri ama yeh fan bu maiduguri, ama yeh dan bu zamfara a gunmparr sjar n dan bu ba manf rig sah ri nfam buba hse mang jirikaimang atau ba ri be bu ba she ri mang ataou bu gbah gunmpar nam fyaghi bang pan zanf wuh kai nzang wuh yer yah bo be seun re nrig kanf ma bai a bang bai a bang bai wud bai mang yeir zi bang ma zang wuh rig, ama bang bai manf yan zu bang ma zang wuh rig whad na jirikaimang bang zang wuh zau nang ma kai bai rig a kam rig dang kobo keh ne? A rig jak bu numab ywoh bang wah ri buwuni nom rked zang yak zu pang mang buwuni nom ked yak zu oan atam mang buwuni nomked pan, ama wuh a bu wuni gunmpar ma sid yeh na yeh manf a wunuagun mpar ma sid ri jeh wah a gunmpar ma sid ba a wunu nom bang rig lag yam da a bag rig sah bu wuni buni buni kam buni a bang rig sah na ma bang awnunu sah zang mang to bu be mni bn nzam nrig dang keh bang gwabnati a bang zang zu bang a banf zang suk keh bei yeh da a bang ku, gwabnati ma dang a bang pan dwir kai ama pan over na a keh vo gunmpart ba rig yek nang kenni bang nang ama pan za wvar kai nyah a gunmpar atau.

Kurah zag kurag nag jiri mang ku ma zəg bahah nzag zwag ke beheh ri akjinha na zag zwg ke behah to a akinhah ba rag nang kai hah ku ba rag sa ba abaibai ma dag mma swan sai ku be rire? Ayi nəm dou nzi ba a ku bag woh nam fam va ardg dong jiri kai manh agunpari ba bai bai bəishe, bai swon byi ku be rii to gwamnaty wsag hakivo ao yanda a beshin atom baye nang zang hankaroswag do wui yanda abag rag dag nara sa shi <hesitation> a bu rag yaad zu maropen abo nai numon ri m bəidos zas pinu she mang jirikaimanf bag atou mare kaisə rəg sa re. So nvak gomnaty ri aboyaou seshiu avarriyiyi abo yau beshin punisheumen aba nəz kapskaps marekai ima rag sare izim atao, saima ba ato irəg dəng n rah ya zo re bo waripen ma ba rag tau təng, ama wsibe be marebe koh ake funishemen aba nam kpagkpag swj bag rag ya zo mbai pen he bag beshi atau ne ba rag dag n yazo re marpen a jen ma wsi avari bature rip daun bəi ba yei məng avari bature siddan bəi rag su n za <hesitation> bag ra duu bu awoi alah mpar ba huh dwas nam wui jirikaimang mpar huh bəg zim ku bayei mang ba zim nu mpar zəun bag ye yak nye duu swon boi be hah ri səg hoo yiri piri n how rag ken ri jirikaimang abag ye tad mpar hah nəm abəg ye se nəm abu auri bature bag sa daun bashe məng ashe ba a wsi bature. <hesitation> bature dag nrag ya mari pen kirikai manf bag ba atou nam abo be bəgbəgri, ama bawai nai iri bai yi ake behahri yakamata ima rəg shi beshiu i dang atou yi bag ataou su auderi yi kah rəg dəgri ikah bəg bu bahse mang iya zo mari pen mang ama saidai gwamnaty masi oban gbani nzim gwamnaty rag durag bag tsyin aku oan auzari jirikaimang don ma i dog ba sansan a way kadre. Mang ma na nəm nəng i bzi waoi ba sansen zɛu sai da? Irəg jkən na bag yakenʊ irag bag gukan mang jirikaiman a rag woi kafen a mwzi zha rag bwiwa kad ake funikauwu. An sji be shiu bog wowu ko kuma ku zim a kurag sa basam bazun ko kuma ku zim a ku rag kang jau wai ki kuma ku zim a ku rag kang bezəun wu ku rag woi funikau wui mang beshin funikau wo ahah kuma kad keyi atau sid yere? Ama a yai zəun ma bayeri manf ba bezan arag dəg naead sa ba sansan arag ya zo mari oeniba mai neak gwamnaty ri a gwamnaty zo a ku kang tud a kusu ba sam san ake yoy ba m zimia